بلکل دسپو څخه ځیني کسان آ اس کرکه لری او آ وایی چی سپي ټول خطرناک دی دسپو څخه باید لری اوسو سپي مریضې پیداکیي آ او همدارنګه دسپو دخولې څخه ډیره کرکه لری چی دا څه شي ته خوله ور وړي دا مرداروي نو ځیني کسان دسپو څخه کرکه لری